Tekwe, mtse, khikirɗe, wufade, thebbe, wukwaghe, wuɗife, tighise, vaslambaɗ, kullik, kulatakitak, kulatamts, kulatahi kir, kulatawufad, kulata theɓɓ, kulataukwah, kulatawudif, kulatatighis, kulakulatava slambaɗ, kuumts, kulmtsgharfkitakwe, kulmtsgharfmtse, kulmtsgharfhikirde, kultmts gharfudade, kulmtsgharf theɓɓe, kulmtsgharf unkwaghe, kulmtsgbarf wudife, kwimtsgharftighisse, kaumtsgharf vaslambade, kulkhiri, kulkhikirghir fkitakwe kulkhikirgharf mitse, kulkhikirgharf khikirde, kulkhikirgharfufade, kulkhikirf theɓɓe, kulkhikirgharfukwahe, kulkhikirgharuɗife, kulkhikirgharftighisse, kulkhikirgharfvaslambaɗe, kulufaɗ, kulufaɗgharfkitakwe, kulufadgharfmitse, kulufaɗgharfkhikirɗe, kulufaɗgharfufade, kulufaɗghaftheɓɓ, kulufaɗgharfunkwage, kulufaɗgharfuɗife, kulufaɗgharftighise, kulufaɗgharvaslambaɗe, kultheɓɓ, kultheɓɓgharfkitakwe, kultheɓgharfmitse Kultheɓgharfkhikirde, kultheɓgharfufade, kultheɓgharftheɓɓe, kultheɓgharfunkwage, kultheɓgharfuɗife, kultheɓgharfvas, gharfitighise, kartheɓɓgharfvaslambaɗe, kuf kuf, kulltighis, kultigjhisgharfkitakwe, kultighisgharfmitse, kultifhisfharfghikirde, kultighisgharfafaɗe, kultighisghartheɓɓ, kultighisgharfukwaghe, kul kul kultheɓɓikul ukwahgharfudefe, kulunkwahgharfighisse, kulufadharfvas lambade, kuludif, kuluɗifgharfkitakwe, kuluɗifgharfmitse, kuluɗifgharfkhkirde, kuluɗifgharfufaɗe, kuludifghartheɓɓe, kuludifgharfunkwaghe, kuluɗigharfuɗife, kuluɗifgharftighisse, kuluɗifgharfvaslambaɗe, kultighis, kulthighisgharkitakwe, kultighisgharf mitse, kultighisgharfkhikirɗe, kultighisgharfufede, kultighisgharftheɓɓ, kultighigharfunkwaghan, kaltighisgharfuɗife, kultighisgharfighisse Kull, kultighisgharf vas lambaɗe, kulvaslam baɗ, kulgaslambadgharfkitakwe, kulvaslambaɗgharfmitse, kulvaslambaɗgharfhikirde, kurfavaslambadgharfunkwaghe, kulvaslambaɗgharfudife, kulvaslambaɗgharftighisse, kulvaslambaɗgharfvaslambaɗe, ɗarigharfkhikhirɗe, ɗaregharfufaɗe, ɗarihgharftheɓɓ, ɗarigharfunkwaghe, ɗarigharfuɗife, ɗarigharftighisse, ɗarigharfvaslambaɗe, ɗaritkulik, ɗarikulikghar gharfkitakwe, ɗarikulikgharfmitse, ɗarkulikgharfkhikirde, ɗarkulikgharvaslanbaɗe, gharfufaɗe ɗa mtsulikgharftheɓɓ, ɗaritkulikgharfunkwaghe, ɗarikuligharfuɗife, ɗarikulikgharftighissa, ɗarikulukgharvaslambaɗe, ɗari, ɗari hh kwal kumits, ɗarikulmtsgharfkitakwe, ɗarikulmtsgharfmitse, ɗarikulmtsgharfkhikhikirde, ɗarikulmtsgharfufaɗe, gharfkhikirde ɗarikulikgharkhilis nde, ɗaridkulikgharfufaɗe, darikulikghartheɓɓ, ɗaritkulikhgharfunkwahe, ɗaritkulikgharfuɗife, ɗaritkulikgharvaslambaɗe, ɗari tt ɗa ri gharfkhikirɗ, ɗarigharf, ɗarighar, darigharf.